Qachonki biz shoshilib turganimizda, nonushtaga yarim tayyor mahsulotlarni yeganimiz ma'qul. Misol uchun, <hesitation> sariq- saryog' bo'ladi, o'shandan yesak bo'ladi non bilan birgalikda yoki shirinlik yesak bo'ladi ko'proq kaloriyaga ega kun bo'yi bizni tetik yurishimizni ta'minlab beradi. Yoki bo'lmasam, tuxum qovurib yesak ham bo'ladi, judayam tez tayyor bo'ladi uch-uch daqiqada taxminan tayyor bo'ladi.